كانت كيف كنا نمشيوا للبحر مع العايلا في الصيف, نصيفوا نلعبوا في الما وعلى الرمل, كل واحد فينا يكون فرحان وعامل جو وشايخ, اللحظات هذي عمري ما ننساها مهما يصير, كانت مهما برشا بالنسبا ليا, على خاطرها علمتني قيمة الوقت مع عايلتك, خليتني نعرف كيفاش نفرح بالحاجات البسيطا, ونستمتع برشا في أسعد الأوقات.